اعتمادًا على السلالة، واعتمادا على العمر، والمزاج الفردي، قد يحتاج كلبك إلى تمارين أكثر من المتوسط، لكن بشكل عام بالنسبة للجراء التمرين يعني دائمًا وقت اللعب اللعب، لعب الجلب، أو السحب، أو الركظ، أو التجول حول المبنى، يعد دايمًا فكرة جيدة، لا تفرط بتمرين حيوانك الأليف.